Oire voariva siposipopavoi osia garevira toupavora; uva oavivu oa rugopaveira touvira, vosa osia garevira osia toupaio oa rugopaveira touvira, osa toupaio-uva osio osa rereipaveira kakaevure, kakaevure varoia taraipaviei osia garevira toupareve, o-kovorovivurutu puraparevere iu uva va rugopaveira touvira. Aueroia taraipatai, tegoara, vosa uvavu kovosa avavere ra tegoara togatogapaivere aueroia toga raoro. Rauruara uva osia osioita varaia togapaio, uva varaita togapaoro avaiei, avaiei, uva iriavuita ragai kokoraivaro, iria iare koveroi vurukoto, vurukoto ira voariva koveroepa oiraiare, eari evoa vaita koveoi vurakaragaoi, iu uva evav oa rugopaveira osa igei garerovi toupaio uva va rugopaveira rouvira, vosa oiraita kekeavere ra vavita rugoavere. Iu uva oa rugopaveira touvira.